<hesitation> Ny ataoko zany raha ohatra ka hoe izaho andeha hamakivaky an'i Azia aminà tongotra, de miomagna alongany zah voalohany indrindra aminà rano, lamba ataoko am'le mampa-a l'aise aminahy, hoe zany le mety aminahy le mety ahavitako anle raha, de sakafo a aketsy andagniny a, de akeo koa moa hoe carte hoe hizahana carte hoe ary na asy lalagna tokony andehanana.